କାର୍ଜୋ ବ୍ଯକ୍ତିଗତ ଵିଶ୍ଵ କେଂବା ସଦସ୍ଯତା ପାଇଂ। ଗୁରୁଟ୍ପ ପୁର୍ଣ ବାର୍ଠାଗୁଡି କରେଂ ଅଧ୍ଯତନ। <hesitation> ରଖ୍ଯୀବା କୁ ଆପନୋଂ। ବୁଧ ହୁଏ ଆପନୋଂ କର ଇମେଲ ଜାନ୍ଜ କରୂଂତୁ।